Ebi yermbuo me zini bra kpo fa. Eni dau ino yin mo gba agberi poi. Ebi tinimo pon kon. Okosio bo tini mo pon kon. Eni a beli owei tini mo pon kon. Eni a keni a angamini a kimi a zo wei ebia tini mo pon kon kimi azo mo su dou kumo kimi bo su ki e dou kpo eni ozuu kon su bolou bo sin. Angba de ke la tini mo bolou me wani bolou ki duo starte mini so eni dau mo yin mo gba egberi emo poi de bi ba emu ebi bolou bo suo de so zini bra kpa amo gbagha. A gba mini bra mi. Ebi tini mo pon kọn. E dau mo̟ e yin mo e tini pọn kọ. Ebiye kone tini mo mese one tini mo mini ye na eni a bina yowei tini mọ pọn kon eno keni angaminiayowei bo su dọu kụmo ande se, me bom bai ya mu ebi bolou bo mu sirọ dẹ su kọn eye mien kụmọ. Ebi tini mo ba ebi anga bọ. Ebi anga bo mẹ zini bra kpọ fa kini bọ su kọn e dọu mini kpọ sụ mi ye eno zu kọn sin ki bọ eweri timi e na kpo, ọbọ werii kọn zini bara mien mọ kunọ tẹsẹ emu ebi anga buo suọ dẹ. Ebi anga buo kuro ghe. Angba de ke la anga bụo bẹ wari-bolou ki duo starte mini yan. Dine beba eyei nana weri emi, e yei ni ye, fiye bọ eyo. E fiye dẹ. Andẹ sẹ ọsu bolou o sụọ dẹ eyei bo, e lolomọ fiye mini kpọ, emini fiye kumọ. Eni bele erave lolomọ wẹri fiye i ye pele mini kpo e fiye kụmọ o! Eni belearau pa bese bie furu kumo pa be eni bedearau bie furu kumo. Ani ekọ eni bele arau mọ eni bena arau ma, eni dau mo anga wẹri komu kon ebi bolou bọ suo de bra me. Zini bra amọ gba gba o. Ebi anga buo me zini bra fa okosowei bia tini mo pa amo kon. Ani tini mo pon mo emo ko koro ko anga mu mini kiri se emu ebi bolou bo kiri suode ya o.